таңғы шоу
ал достар бұл таңғы шоу жалғастырамыз ы бүгін бізде қонақта әнші әйгерім мамырова
әйгерім тағы да қош келдіңіз дейміз қош көрдік
жалғастырайық иә мхм
ы енді бағанадан бері сауал келуде
қызды алып қашуға қалай қарайсыз
сізді алып қашып кетсе қай жерден алып қашып кете аламыз деген сияқты қарсымын
қарсысыз неге
білмеймін енді алып қашуда бірақ салт дәстүр бойынша ы негізі
бұл да бір қазағымыздың салт дәстүрі ғой бірақ білмеймін неге екенін өзіме ұнамайды
ыыы үйдің жалғыз түйір қызы болғаннан кейін ба
ы ата анамның і келісімімен үйімнен ұзатылып шыққым келеді негізі мхм
екі мың да он тоғызыншы жылы альбом шығарамын ба деп отырмын әндерім жиналып қалды деген екенсіз
жоқ ыыы ол ойымнан айнып қалдым
неге өйткені і репертуарымдағы әндерім сәйкес келмеді
мысалы қай жағынан тым көңілсіз болып қалды ма әлде аз болып қалды ма әндер
і тематикалық әндерім жетіспей қалды сол себептен
гастрольге де шықпай жүрген себебім сол еді мхм
бірақ ыыы осы жылы үлгіргенімше әндерді жазып
сол бар әндеріммен шықтым өйткені уақыт і өтіватыр мхм
сол себепті шығуға мәжбүр болдым мхм
жақсы ендеше достар дәл қазір инстаграмда тікелей эфирдеміз ы жұлдыз нүкте фм парақшасында
і әйгерімге қояр сауалдарыңыз болса міндетті түрде жолдаңыздар және сондай ақ ств арнасында да тікелей эфирдеміз
барша көрермендерге қайырлы таң
жалғастырамыз ыыы неге енді жаңағы
нелерді қарап отырмыз ғой мынау дуэттерді иә
бүгін бауыржан ретбаевпен орындаған әніңіздің тұсауын кесеміз
еркін нұржановпен орындаған әніңіз бар әбдіжаппармен нұрболатпен төреғалимен неге тек қана жігіттер қыздар қайда
білмеймін мен неге екенін ііі кішкентай кезімнен негізі ііі ер балалармен жақсы тіл табысамын мхм
достарым да өте көп
байқасаңыздар да көбіне жүрген ортамда көбіне ер адамдар
арасында жалғыз өзім бүйтіп жүремін
родной деп па иә
жоқ рас ііі қыз балалардан достарым өте аз
жақын деп қабылдайтын достарым өте аз қыз балалардан
енді кеше мен инстаграмыңыздан көріп қалдым мөлдір әуелбекова сізге пікір қалдырады екен пікір жазып мхм
неге мөлдір әпке деп бір дуэт жазбасқа
білмеймін мүмкін болашақта
жақсы ән кездесіп жатса ол кісіге де ұсынып көрермін
бірақ негізі ыыы қыз балалардан жазатын болсам мен қарақат әпкемен жазғым келеді ммм
ол кісі нұрсұлтанда ол үшін нұрсұлтанға бару керексіз
енді жердің шеті емес қой
жақсы қуандық рахым
аспандағы ай емес дегендей
қуандық рахым мхм білмеймін
кеше инстаграмнан көрдім жаңағындай пікір білдіреді екен гүл жіберіп
білмеймін бір гүл жүректер бар арасында әйтеуір
да ты что қуандықтың соған қарағанда
гауһарға білдіртпей енді әлгі жерде
жоқ енді ол сауалды қуандықтың өзіне қоярсыздар маған ондай
деп құтылып кетуді қашан қоясыз
жоқ негізі қуандықпен ыыы қуандық менің бір сені іздедім деген мұқағали мақатаев атамыздың поэзиясына жазылған бір әнім бар еді іхі
сол әніме құда түскен болатын сол әнге дуэт жазайық деп
оны мен қуандыққа айтқан болатынмын давай басқа әнге
неге жазсақ басқа ән жазайық деп
өйткені ол ән мен сені іздедім деген әнім уже шығып қойды сол себептен
ы әлі елге танылмаған ііі ешкім білмейтін ән жазайық та деп мхм
ұсыныс тастаған болатынмын онымен одна кейін хабар болған жоқ тіптен
өзі хабарласпады ма әлде сіз хабарласпадыңыз ба
мен солай айттым мхм
сен іздедім деген әнге дуэт жазбаймын мен
жоқ ы өйткені ол ән шығып қойды
мен қуандықпен қарсы емеспін жазуға дуэтті іхі
бірақ ыыы басқа ән жазайық дедім да
мына бір жаңа ән иә жаңа ән
болмаса сол композитерден ы ол әннің авторы ы данияр сағынтаев мхм мхм
сол композитерден ән қарап көрейік деп одан кейін сол кісіден әндер алыпты ол ммм
ммм бірақ дуэтке әлі ол кісіде ән шыққан жоқ ау деймін мхм жақсы
еркін нұржановпен і иә
жоқ жоқ айта беріңіз айтап берейін ба айта беріңіз
ұзату дедіңіз қыз ұзату ма
а ол жеке қазір сөйлеседі оны
жаман ол анау өкпеден бүйректен кетіп қалатын сұрақ та ол
мынау шет шет жағынан
еркін нұржановпен клип түсірсек пе деп отырмыз деп сұхбат берген екенсіз
шыққан жоқ иә клип
түсірілген жоқ
түсірілген жоқ мхм
кімнен кетті кінә әлде оны еркін мырза келген кезде өзінен сұраймыз ба
өзінен сұра
мен жауап бермей ақ қояйыншы
онда үзіліс
әлім келетін сұрақтарға жауап
ендеше і үзіліс жасап алайық сосын әліңіз келетін сұрақтарға бір дайындалып дайындалып алайық сосын жалғастырамыз достар
бізбен бірге болыңыздар бұл таңғы шоу
эфирде таңғы шоу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
таңғы шоу жалғастырамыз бүгін бізде қонақта әйгерім мамырова
дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен қайырлы күн
алло алло ассаламағалейкум
уағалейкумассалям
ал бақтыгерей тыңдап тұрмыз сізді мхм
ы әйгерім ханым саламатсыз ба саламатсыз ба
мен атырау қаласынан звондап тұрмын сізге мхм
і жалпы сізді ыыы хат жазып тұр деген әніңізден танимын негізінде мхм
ы сізге ыыы шығармашылық табыстар тілеймін
ыыы ауырмаңыз сондай бір дауысыңыз өте керемет
сізді қазақ эстрадасынан орын алып тұратын бір өзіңіздің орныңыз бар
і шіркін рахмет үлкен
ыыы жалпы негізінде айта кететін болсам жаңағы
і прямой эфирді де қарап отырмын жұлдызды жекпе жекке шыққан уақытыңызды
ы жұлдызды жекпе жекке шыққан уақытта ойлағанмын негізі жұлдызды жекпе жекті осы әйгерім алады ау деп бірақ өкінішке орай болмай қалды
сонда да ыыы сізге шығармашылық табыстар тілеймін алға қарай баса беріңіз өрлей беріңіз
ііі біз сіздің әрқашан тыңдарманыңыз болып қала береміз
жаңа әндер шығарыңыз аман болыңыз
әке шешеңіз аман болсын сізге осындай бір жақсы тілек білдіргім келген атырау қаласынан
рахмет үлкен әумин айтқаныңыз келсін
өте қуаныштымын іхі
сұхбаттарыңызды жалғастыра беріңіздер аман болыңыздар мхм
жүрек жарды тілегімді жүрегімнен шыққан тілегімді сізге жеткізгім келген
рахмет үлкен әумин айтқаныңыз келсін сау болыңыз бақтыгерей
атырауға жалынды сәлем деп қояйық мхм жақсы
қалай
күшті болып қаласыз иә
әсіресе қыздар осындайды естіген кезде күшті болып қалады иә
иә әрине жоқ енді бұл шынайы кәдімгідей жүректен
айналасың ғой мхм
неше рет айналуға болады
оң жақтан үш рет бәрекелді адыраспан сияқты иә
жақсы ұзатуға келейік иә иә
қыз ұзатып жүрсіз
негізі үлкен әпкелеріміз айтып жатады иә
иә салт дәстүр бойынша жаңағы екі жеңгесі жеңгелері болмаса иә
тұрмысқа шыққан бала шағасы бар әйелдер ұзату керек деп жатады иә
көп естіген сияқтысыз ғой бұны
иә бұл мен жаңағы ұзатудың видеосын инстаграмға салсам бірден пікір кетеді жаңағыдай ммм
сен қалайша ұзатып жүрсің бір бәлі бір бәле шір бәле
енді халыққа бірдей жағу мүмкін емес мхм біріншіден
ыыы одан кейін ііі мен қызды ортаға алып шыққан видеомды саламын ғой иә
ал ұзатқан кезде екі жеңгесі екі жағынан ұстап тұрады мен тек ән айтамын ғана мхм
әнші ретінде барамын да ммм
ол жерде мен ол қызды шығарып салып менің жолымды берсін деватқан жоқпын мен просто әнін атып беріватырмын ұзатудың іхі
ы екі жеңгесі екі жағынан ұстап тұрып өздері шығарып салады жаңағы үкісін тарататын болса үкісін тарады
жаңағындай салттарын өздері істей береді да мхм
көбісі дұрыс түсінбейді соны мхм
осыны айта салайыншы деп едім
ал негізі өзіңіз мысалы құдай қаласа енді тойыңыз болып жатса
сізді кім ұзатқанын қалайсыз өзіңіз
мені ма мхм мамам
мамаңыз ән айтады ма негізі әлде қалай
негізі былай әу демейтін қазақ жоқ қой негізі
папам да менің мамам да ыңылдап жүреді әйтеуір мхм
жоқ енді жылап қалады ғой енді ол кісілер жылап қалады қазір енді құрсын
сол жыламайтын уақытта кететін сияқтымын
жоқ ыыы әзілдеватырмын
негізі әншілерден енді болатын шығар
бірақ енді әншілердің шығарып салғанын қаламаймын мхм өзім жеңгелерім
жылап қалған кезіңіз болды ма өзіңіз жаңағындай иә
ыыы сіңіліңіздің немесе басқа жақ
сіңілімізді ұзатқан кезде жаңағы жалпы мен негізі ұзатыватқан кезде ана қыздың түріне қарап өзім қатты қобалжып кетемін ммм
көзіме жас толып кәдімгідей
тек әнді біткенше асығып тұрамын ғой мхм
енді әйгерім ы мынандай болып жатады иә
танымал болғанға дейін бір ана балалықпен бүкіл жұлдыздарды көріп жүресіз иә мысалы теледидардан көріп мхм
бірақ енді ең бірінші кіммен фотоға түскен кезде қатты қобалжыдыңыз
және соны бір ы дәреже көрдіңіз фотоға түскен кезде
ең бірінші ма мхм
жігіттер тобындағы айдар ағамызбен
жігіттер квартетінің концертіне барғанмын іхі
сол кезде ііі өйткені ол кісілердің әндерін мен сүйіп тыңдайтынмын
жақсы көретінмін жігіттер тобын сол кезде
ыыы мырзахан аға бар ау деймін ол кезде мхм топта
қазір де бар ғой жоқ білемін ғой
еркін нұржанов ағаның кезінде емес дегенім ғой іхі басе
ең қобалжыған сәтім сол шығар
бірақ одан кейін енді аса қатты ондай еш нәрсе болған жоқ мхм өйткені
қатты жаңағы фанатизммен айналыспайтын мен мхм
енді дәл қазір тұсаукесер ііі бауыржан ретбаевпен орындаған дуэтіңіз
негізі біздің радиода ол тұсаукесер
жоқ іхі
ендеше қабыл алыңыздар
шығып кеткен негізі бірақ тұсауы кесілмеген іхі
ендеше тұсауын кессек қалай қарайсыз
кесейік не бар ма жаңағы
кеттік ендеше барып ала жіпті алып келесің ау менде қайшы бар
жақсы ендеше достар тұсаукесер дәл қазір қабыл алыңыздар
әйгерім мамырова және бауыржан ретбаев өзің барда әні тыңдап бағасын беріңіздер

таңғы шоу
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
енді дәл қазір қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен ақтау қаласынан махамбет қалиев ассалаумағалейкум
уағалейкум ассалям жандәурен ассаламағалейкум уағалейкум уағалейкумассалям саламатсыз ба
алло алло алло махамбет
іхі естіліп тұр ыыы
әйгерім қош келіпсіз
саламатсыз ба қош көрдік рахмет
ы менің сізге екі сұрағым бар еді мхм
үшеуін қойыңызшы
үшеуін қояйын ба
онда үшеу болса үшеу
біріншісі папа деген әнің шықты мама деген әнің шығады ма
анашым деген ән бар ғой
ә ұтылып қалдыңыз бір де нөл болып қалдыңыз ғой бастамай жатып махамбетқали не мынау
үшіншісі плагиат айту ойда бар ма
плагиат ыыы бар
бар енді үшінші сұрағым сәл ұзындау
қазір екі әншінің бірінде қыз ұзатуға ән жазады да мхм
і бұның арасында тіпті жігіттеріміз де уже ы қыз ұзатуға шығып кетті
мен оларға таласым жоқ ешқайсысының бәрінің табыс көзі сол болғаннан кейін ешқайсысына таласым жоқ
дегенмен де ата салтымыз қаужар мен сыңсу деген бар
і оны ешқандай тойда қазір айтылып та жүрген жоқ
шырқалып та жүрген жоқ ы тіпті оны еске де алып жүрген жоқ та
осы тойға ән жазамыз қыз ұзатамыз деп сол ата салтымызды жоғалтып алмаймыз ба деген қорқыныш болмайды ма
мхм енді неше ғасырдан бері келді келді келді де
біздің қазіргі дәуірге келіп үзіліп қалуға сәл қалып тұр да ол
жаңа сыңсуды айтып отырсыз ғой махамбетқали мхм м

енді сыңсу енді оны бүйтіп көрсететін дүние емес қой ол
ұзатқанда қыздың өзі айтатын сыңсуы болады қаужар болады жеңгелер айтады оны жаңағы қыздың өзі айтады
кейбір тойларда айтылады ғой
иә оны бүйтіп көрсетпейді ғой сыңсуды
жоқ сыңсуды жаңа қыздың өзі айтатын енді барлық ұзатылыватқан қыздың бәрі бірдей әнші емес қой оны
азынап жылап жатқан ешкімді тыңдағысы келмейді ғой деймін де
иә келген қонақтың барлығы мысалға шошытып алу мүмкін деген сияқты ғой
жүрекке қатты ауыр тиіп кетуі де мүмкін қыздың өзі жылап баратса біртүрлі ғой
еще өлең айтып бара жатса
жоқтау сияқты болып естіледі ол
шынымен менің өзім көз алдыма
махамбет ренжімейсіз ба
жоқ мен ештеңе
а сұрағыңыз
басқа сұрағым жоқ
шығармашылық табыс ақтауға концерт қашан қояды екен деп сұрайын дегенім ғой келеді ма келмейді ма
қазір мүмкін бар кезде сұрап сұрап қалыңыз
ақтауға ыыы енді қазір белгілі бір себептерге байланысты барлық концерт отмена болып отыр
иә оны білемін
одан кейін мүмкін барып қалу мүмкінбіз
содан кейін құдай қаласа бауыржан ретбаевтың ән кешіне кеш қонағы болып баруым мүмкін
өзімнің жеке кешіммен енді әлі белгісіздеу
құдай қаласа ы инстаграм парақшасына жариялайтын боламыз
баратын болсақ
сәттілік жандәурен сіздерге де ақбибі
рахмет рахмет үлкен рахмет
мхм жақсы сау болыңыз махамбет мхм жақсы
мінекей ой қоштастық ау әйтеуір деп
жоқ енді қалжыңдаймын иә
ііі өзге тілде ы ән айтқанды өте қатты жақсы көремін деген екенсіз
ыыы бір өзге тілде ән айтып шығару ойда бар ма
қазір ыыы қазіргі таңда жоқ
ммм ойда бар шығар бірақ анандай жұмыс жасалып жатқан жоқ
қазір басқа әндер жазып жатырмын
жақсы ендеше дәл қазір тағы да бір дуэтті тыңдап алайық ы еркін нұржановпен орындаған
әніңіз бақыттымыз деп аталатын ән әннен кейін жалғастырайық ә
кеттік ендеше достар бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
мен сені бақытыма балаймын
тоғжаны секілдім ау абайдың
саған да қолын созды талай кім
талай кім
талай кім
жұлдыз фмде таңғы шоу
ал ендеше достар жалғастырамыз бұл таңғы шоу студияда әйгерім мамырова
енді әйгерім ыыы осы жақында жаңа ән жазу ойда бар ма деген сияқты сұрақтар өте көп келуде
қысқа нұсқа бөлісіп өтсеңіз
ыыы қазіргі таңда әндер көптеген әндер жазылып жатыр мхм
оның ішінде шыңберген сүйлеменов ағамыздың әндері де бар
ыыы плагиат та бар
ыыы тағы бір ән бұйыртса дайын болып қалды мхм
ыыы алла қаласа сәуір айында жарыққа шығады мхм
енді әйгерім қонақкәде сұрасақ сізден сұраңыз
қандай ән орындаймыз
жаңа сағынған әнін сұрап жатыр ғой көбісі соны орындайық іхі ал кеттік
жанды дауысты иә мхм
ал аталарыңызды шақырып алыңыз біраз
келсеңші ауылыма ерте
күн көрпе жамылғанда
бассаңшы бауырыңа еркем
кеудеңде жаның барда
жаның барда
хақың жоқ сағынбауға
өтерсің көлден ағыннан да
жетерсің белден тауыңнан да
жаным ау мені сағынғанда
сенсіз де желден жүйрік жылмен
жылжиды айлар алға
сүймеген болсаң егер мүлдем
серт берші ойламауға ай
ойлағаннан ойлашы пайда бар ма
жүрсең де мейлі қай ғаламда
жүрегім жүрер айналаңда
жаным ау мені ойлағанда
жүрсең де мейлі қай ғаламда
жүрегім жүрер айналаңда
жаным ау мені ойлағанда
жұлдыздар жаны жайнағанда
елесің кетер ау айналамда
жаным ау мені ойлағанда
шапашалықтарыңыз күшті екен
иә бұл жолды нақты уақытымен келіп қалды енді
иә плагиат өсіреді ма өшіреді ма әншіні дейді асхат жазып отыр
әншінің әнінің бағына байланысты
құдай бақ берейін десе ол плагиатқа басқаға қарамайды мхм
сен үшін әнін неге мұхтар ханзада орындады неге сіз орындамадыңыз дейді бақдәулет бәйтерек
оның түрікше вариантын мен і кавер қылып салғанмын инстаграмға иә
соны көріп алып мұхтар ханзада пысық қой көрмейсің ба
негізі оның орындаушысы қыз емес па қателеспесем
ыыы негізі ол кавер вариантын тыңдадым мен
түріктің түрікте де бар екен осындай мен сияқты кавер орындап инстаграмға салатын мхм
ыыы нахеда бабашлы ма иә иә сондай
сол қыздың орындағанын естідім мхм
содан қарап мен орындаған болатынмын мхм
оның нақты орын таза өзінің оригинал орындаушысын білмейді екенмін
бірақ ол әнді жазу ойда болған жоқ па мысалы жазып шығаруға
жақсы ыыы не дейді жәке қарапайымдылығыңыз өнеріңізді бағалаймын дейді ой рахмет
үш сағат дегенде
иә жақсы ендеше дәл осы хаттың иесіне арнап
бір керемет үзіліс жасап алайық сосын ән тыңдаймыз достар алда тұсаукесер болады әйгерім мамырованың орындауында
дей салдым әнінің тұсауы кесіледі сондықтан бізбен бірге болыңыздар
алыстамаңыздар дәл қазір инстаграмда тікелей эфирдеміз жұлдыз нүкте фм парақшасында
эфирде таңғы шоу
сені іздедім іздеймін тағат бар ма
сені маған егіз қылып жаратқан ба
сені маған егіз қылып жаратқан ба
эфирде таңғы шоу
дәл қазір бізді нөмірі жүз жиырма алтыншы қоғамдық көліктің жүргізушілері мен жолаушылары тыңдап келе жатыр екен
алматы қаласындағы жүз жиырма алтыншы қоғамдық көліктің жүргізушісі мен жолаушыларына жалынды сәлем жолдасаңыз әйгерім ханым
болды ма жалынды сәлем
тұрды ма
сұрағыңыз бір түрлі екен тұрды
жүз жиырма алтыншы қоғамдық көліктің жүзгізушілеріне жалынды сәлем болсын
әйгерім мен сізден сұрайыншы жалпы өнерден бөлек ііі енді тамақ әзірлеу жағынан мхм
сіздің ііі ең сүйікті тамағыңыз не болмаса өзіңіздің дайындайтын сондай бір ііі жақсы дайындайтын тамағыңыз бар ма
осы тамағым менде күшті шығады ау дейтін
мен барлық тамақ
ойнап айтамын
инстаграмнан көрмейміз дайындап жатқаныңызды жаңағындай
білмеймін көп салам ғой мен
жандәурен сіз ол кісіге мен тек қана тойда
не етпегенсіз ғой анандай подписан емессіз иә подписан емес
осы жерде көрініп қалды
қазір подписаться етіңіз енді
болмайды әрине
эх маған подписан адамдар біледі әне ааа
менің нені жақсы
нені жақсы пісіресіз ал
бірақ ешкім дәмін татпаған шығар көрген адамдардың барлығы
әрине енді өзім жемеймін ба
түһ жоқ сол үшін көп пісіру керек
жоқ негізі көбіне жаңағыдай ыыы тәтті тағамдарды ұнайды пісірген торт жаңағындай пирог деген сияқты мхм
көбіне тіске басарларды көп пісіремін
самса кішігірім мхм
бір күнде тамақты да дайындаймын
енді жеген адам
ата анаңыз ақтөбеде ақтөбеде
ы алматыда жалғыз тұрасыз ба иә
қорықпайсыз ба
қай көшеде тұрасыз
енді оны айтуға
жүз жиырма алты жүз жиырма алты ғой ақтауда бүкіл труба завод тыңдап отыр дейді
ту ақтауға жалынды сәлем
тернарес дейтін і мекемеге бір сәлем жолдасаңдар дейді екі жүз үш газелінің атынан дейді
үш газелінің атынан
тернарес мекемесіне ақтау қаласы иә иә мхм жалынды сәлем
жұмыстарыңызға кәсіптеріңізге сәттілік мхм
енді дей салдым деген әннің тұсауын кесеміз қазір
халық әні ыыы жиырма екінші наурыз халықаралық ыыы наурыз
жалғастырайық сонымен дей салдың әнінің тұсауын кесеміз қазір
иә наурызға келе жатқан наурыз ұлыстың ұлы күні
иә соған орай жақын арада шығарған болатынмын әнді іхі

алдағы уақытта тыңдаймыз ба
әйтеуір бірақ екі сағатқа жеттіңіз ғой негізі
не де болса да бізге бірген уақыт аяқталды
үйтіп бүйтіп жатып әйтеуір бітірдік қой әйтеуір иә
жақсы ендеше әйгерім ы шығармашылық табыстар тілейміз келіп тамаша сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз
екі ақ сағат ұйықтаған екен әйгерім бүгін

жетер жетпес іхі
рахмет сіздерге ы жұлдыз фм радиосының тыңдармандарына да мың алғыс мхм
ыыы көрермендеріңіз тыңдармандарыңыз көп болсын әумин әумин рахмет
шақырғандарыңызға мың алғыс
мхм болды ма иә болды
осыны айта салайыншы деп едім ғой
ту күшті ендеше достар бізбен бірге болып ыыы жұлдыз фмді қосып тыңдағандарыңызға алғысымыз шексіз
сіздермен бірге үш сағат көлемінде тікелей толқында болған мен жандәурен мәди және әріптесім ақбибі хамидолла
және тоғыз нөл нөлден бастап бүгін тікелей эфирде болған әнші қыздарыңыз әйгерім мамырова
дәл қазір достар жұлдыз фмде таңғы шоуда тұсаукесер
әйгерім мамырованың орындауында дей салдың әнін халық әні тыңдап бағасын беріңіздер
жаңа өңдеуде ыыы жаңа леп алып келді деп ойлаймыз бұл әнге
менің орындауымда иә бұл әнді алдын орындаған екен негізі мхм
қарақат әпкеміз орындаған майра ілиясов әпке
қызық барған сайын шалқайып кетіп бара жатсыз
бұрын соңды ы бұл әнді ы эстрадамыздағы үлкен аға әпкелеріміз орындап жүр екен іхі
менің орындауымда тыңдап көріңіздер жаңаша форматта мхм
ендеше достар қабыл алыңыздар тұсаукесер көп көп рахмет
енді мен қоштасамын махаббат шығады бүгін махаббат назарбай
а онда мен де қоштасамын достар ертеңгі таңғы шоуға дейін еліміз аман жұртымыз тыныш болсын сау болыңыздар
таңғы шоу